Ny fomba fiantraikan'ny fomba fandrahoa hañi amin'ny otrik'aretiña azo avy amin'ny hani da arakaraky nahandro avao. No ataon-teña masaky be raha ahandroan-teña da very ny ankabezany vitaminy amin'azy iñy. Mañahaky raha endasy reñy satria maty hafana lay otrikaiña añatin'ilay raha iñy.